Raha hoe tegna namagna akaiky ndraiky zagny: magnana anankiroa za. Araiky valo amby roapolo taogno, dia ilay araiky ndraiky dimy amby roapolo taogno.